Pute intu paling ku ngaia biasa ku pasi aknre rung juku pallu esa jari punna ri kutaknangnga nakke apa kanre-kanreang tu rioloa nu sanna a ku a'ngai injo to ji injo dumpi eja rung kampalo <hesitation> oo anu pale todo ruhu-ruhu mingka kamunnina langkara kalia mi intu tu bajua ruhu-ruhu ka injo ruhu-ruhu euh nu lakbi sukkara todo injo hajuang na lakbi sukkara injo hajuanna ruhu-ruhu a na dumpi ejayya